<hesitation> karazagn'asa zao ai, <hesitation> misy zao o <hesitation> dôkotera, de misy <hesitation> rasazy, de misy <hesitation> infirmière, de <hesitation> misy koa o mpivarotro, de misy <hesitation> mpagnala randragna mpagnety regny, de <hesitation> misy koa o mpanasa lamba, de <hesitation> misy koa o <hesitation> mpaboly de mpandrafitra.